مصر یو افریکایي هیواد دی چې د نړۍ تر ټولو اوږد رود پکښي بهیږي. دا رود د نیل په نوم یادیږي. مصر د نړۍ یو له پخوانیو هیوادونو څخه دی چې تقریباً اووه زره کاله تاریخ لري. د مصر احرامونه او د خپل پاچهانو مومیايي کول د دې تمدون د داسي لاسته راوړنو څخه دي چې خلګ کولای سي تر اوسه یې په خپلو سترګو وګوري.